<noise> Fatatsy amin'ny agnara koa hoe Pays-Bas. I Hollande da anisan'ny firenena <noise> tanatin'ny traité de Verdoune tam tao telo amb efapolo sy valonjato <noise> anatin'ny Francine Mediane. Avy eo koa i tanatain'i Lôtaringi tam tao dimy am dimapolo sy valonjato. <noise>